شوف اذا كان عندك مشكلة بالاتصال فانت اول اشي بتكشف على الاسلاك تأكد انها كلها شغالة ما فيها اشي مجطوع ما فيها اي مشكلة ما فيها اشي مفصول <hesitation> اذا لجيتها كويسة وتمام فانت بتروح على الراوتر بتشغله أو بتفصله وترجع تشغله وبعد هيكي لو ما ظبطت بتتصل بخدمة العملا.